Gn'amboa raha izy zay gne ta hampiseho e fitiavany gne tompony da mbola lavitry evao anao da migodogodoky izy lasitagny da mileladelatry e tagnanao, gn'ainao, e pataloha, fagno misafotofoto akekinao eo izy. Sy miala lavitra anao igny da mikilikilipiky aby igny onigny.